صفر، خمسين، ثنين و تسعين، عشرين، ستة و خمسين، ربعة و ربعين، تلاثين، ثمنية و ثمانين، ثمنطاعش، سبعة و سبعين.